Suti sata a'r da mamabi man nga waida mama a’ nga kan manga tela ndulnga wa ndohi nejeri nga tela kon nɗuvnga man tela kon ngada mamaba halaw <hesitation> yanayi nijeria’ zhu vati vazaz a'zhe tasla as zha <hesitation> sarkin. Bizh bizhe a'zhe inm pizh gidaw ngwara a'zhe halaw man ka pizh gidaw a’ vi a’ zhe man pizh ngara ba a’ kapizheba ə zhe hala mana kad stada i suna mana maffahi te nigeri a’ zhe ala danga a’ zhe ala'da nga a’ zhe a’ nga maffahi pats sar ta di man r a'dini in shik bi nga da mitsir ngoza agagi pa patsa pa taki a’ da mitsar kadngoza a’ zhab kada a’ shika vuna a’ nda masli nglinga a’ ko ngagi mari halaw nga giya a’ ngagi mari ba nga giya a’ nga mitsar ngoza a’ ndihi ko tegizumba te mitsira a’ in tukan nga suna. Halaw mana kanmiba isuna mana hausa ba isuna mana yaruba ba tsuma mana yamiri ba isuna kata halaw igada wai ndslin gomnati ai gada giya a’ igaw lekol i nzaw kata i gi slinabi i nzak kata, in nzi nga katkam a’ mbi ba ai tunda a’ igaw lekol kam i gada gada da lekol ai goda goslin ko slin soja ko mana police ko immigration ko mana polois ko mam a immigration ko mana custom kata mai ngotsa giya mana halaw kos i giya mana man i ngotsa sldin gomnati i giya mana i dzakda sldin sldiwhid ai gi sldin gomnati suki indi man kina giya a’ gi a’ gi a’ kina yam tesle a’ a’ a’ kina fiyama pa in leslė a’ azhe ha suki indi man kina fiyamapa fi zha a’ zhe a’ kina fiya a’ gi. A’ kinada shimbada a’ zhenarato a ran a'gi te sli diibaki a’ yam in tye luda suki in siya a’ na koka kola ba kina piyapa halaw giba kina giya a’ ranna suki in gislin av vanna ti lukol ka wandi slibad a’ vanna ka wand suki indi maka da wande a’ vanna a halawd ndinga a’ man ka gi a’ slina a’ telaphone ka ngar da na a’ wudai ngaya man adum in tsakaya ilamana a’ sam tela ni tsa a’ i ged a’ slibad ga ai ged ma vuna man ya wai tsiya a’ i tsana ndo i laman a’ sam teta ai ged ma vuna i lamana sam sata ai gud ma vuna ifi numeru ningape ai gud ma vuna wa kir ga mai zhe bi man i zhe tuwivi ai chakda telephone ga wi man ka wai bahasa ndo kalaman san tita a’ lima mbidaha a vuna a man a’ kina nduva a’ a’ ka kda a